Tahminan beshta juft poyabzalim bor. Ular orasida krassovkalar, klassik tuflilar va qishki etiklar mavjud. <hesitation> Xar birini turli holatlar va fasllarga qarab kiyaman.